Igga mi warta mawɗo anndaaɗo pijoowo, gam yimɓe pijooɓe bol koyngal e ɓe ɓuri innaaki, inɗe maɓɓe ɓuri woɗɗaago, e ɓe ɓuri anndeeki, e ɓe ɓuri wooduki ceede.